Yau vaera tembiu soo mbae ndie jaeko yauta ñanaro reta ndie mbae jaƚva reta ndie ipuereta yamboyea fideo arroz ndie jare pimiento ndie jare yauta toju ipuere vaerako jengätuvi yande yayapo vaera kiraitako ojo aguƚyeara yande yayue mbae reve yau jengätutavi yande